oyi lara deɓwenu na o tawɛ a o besi o ɲun'o lo jiro ama wesin ho ciro nɛ ma ɓwe ama a wesin sirtu a o yi lara oyi mi dinɛ ɓɛ mi ho silamɛyamu dinɛ ma ɓɛ mi ho kreciyɛn yamu dinɛ hɛ bɛ mina han han dinɛ-ra so nupɛ lara bedoso na lo oro jiro ma wesin lo oro debwenu danna wa wure um lo hozode ma bwe a o bɛrɛ zin oma zin abe debwenu ɓɛ jisa nuwoo na